सोमराउक दिनवा कथी सोच्सही कि सोमराउक दिनवा हमार कहुन उइक्स डे हसइ । उइक्स डे यब कहुन काम कर्ना दिन । <noise> यब काम कर्ना दिन इय हमार लागी यउठा हिन्दू धर्म अनुसार चाइ इय हमार <noise> भग्वान सिबजी क कदेउन <hesitation> दिन हलइ । भागवान सिबजी क यब ओथिया पुजा कर्सहु इ दिनवा <noise> सोमार इ ओथिया कथ कह्सइ पाबन रह्सहु हमरा। <noise> हसे सोमराउ दिनवा हमार दउल दिन यउठा सुभ दिन कह्सहु हमरा । सोमराउ दिनवा हमार दउल दउल काम करे लग्सहु, शुभ कार्य करे लग्सहु । सोमराउ दिनवा हमार <hesitation> किहो कह्देउ न लउठा काम कर्तेक तुरन्ते उदिनवा कर्ले जउ दउ हसइ क के हमरा बिस्वास कर्सहु । सोमराउ दिनवा हमार लागी जागिर देखी लेर बेपार बिसनेस देखी लेर सब कुछ मा हमरा सोमराउ दिनवा के दउल मान्सहु । हसे सोमराउ दिनवा हमरा भगोनवा सिबजी के पुरइ मनन आस्था पुरइ बिस्वास क के हमरा ओकर के जल पानी पुजा कर्सहु ।